اكثر حاجات طريفة شفتها هي لعبة الصغار مع بعضهم. اه ما تملش وانت تتفرج عليهم يلعبوا مع بعضهم هم يتناقشوا مع بعضهم. واه مثلا وقت ليسر تبدأ تقر فى بنتى تقر فى ولدى يسر تقر في زكريا حاسة هدا مشهد طريف ما احلاهم وما يقرا هما يتناقشوا في حاجات هكا تحسها بالنسبة ليهم صعيبة بالنسبة ليك انتا حاجة ساهلة.